Kucɛɛt kang fi in shim ncɛɛt kyɔrɔng, kuse naton nanamang na bacam. Ki i yet kanamang, i shim i tsɛt acam iweneng, kucɛɛt in kang sak ni ngɔn. Ki yet kanamang atut, ki da- ikyɛng fi se tek ngɔn ni yɛrɛk, nɔng da ni di no ice ngɔn ni shim, shim ɔng fi i da ka bɛ sak iweneng yet, izining, yet ngɔn risim, kuweneng akyɔrɔng, kuweneng yame se, bashon risim, ki nggon are bɛs na angas ngɔn fɛ a da ra kuweneng. Ngɔn kanamang e kɛ ngɔn ada ayi, nggɔ me, da kyem i sɛ kanamang e ni risim, ke ngɔn kanamang e ayi, i se gyet ni rip, nggon are bɛs ni imi, yɛ ka di shim, ka yet acam hom. Nggɔ kɛ ada i di anɛ?, kari me yɔng se nɛ? Ba da ka tak. Bada, ba fɛ ikyɛng fɛ ashon mi di de, nggon ko kɔsɔ ki i ngarak naton kutsong ayi, da kyem i di awo. Ashon da ka tak kari yaa fi ngɔn shim i di tseng kuweneng, bafɛ ri me se ne, ba se na, ba ra de, ba shim ide, ba won ide. Ki ngɔn kanamang Di da kyem, i tsi kuus kpaf ikyɛng ɔng fɛ ba fɛ ari ye ra wo, wɛt ngɔn ɔng karak kama, mok ngɔn da kyem i tsi sonong na kari kayɔng awo. Ifɛ faa, ke kanamang tsin shim acam, kɛ acam tsin shim kanamang ayi, i se gbing kɛ i se gyat ayi, ngɔn ni rip, kari me ƴɔng yet akyɛ kuri kari yɛ? Mok-e nggɔn fɛ bafɛ ari me yɔng ras, na- ikyɛng fi nggɔn fi ngɔn ne ne nari kafɔɔn, a yet bakak yet bayɔng fɛ ba ras ntsi. Ki ngɔn da kyem i tsin sonong nari kayɔng fɛ ba ras ntsi, da kuus ntsi fɛ ba ras ina gyat. Ngɔn ɔng da kyem i tsi no nari kayɔng, i da di ki da kyem i sti kuus ntsi nayɔng a? Ki i da kyem i tsi kuus awo. mok e, ki ngɔn tse nari yɔng fɛ ba ras ntsi, ba ngɔn i kyem i tsi kuus i ra ntsi me wo, kuweneng e da ka tek awo. I se gyat, ki ngɔn yet kanamang kɛ yet acam ayi, fi i tsɛt kuweneng ni- yɛrɛk karɔ kayɔng. Ki ngɔn yet acam, kɛ kanamang fi i tsɛt kuweneng. Ifɛ taat yet, i bi kuus kɛ kari yɔng bi tsɔm kɛ ka bi tsɔm awo yɛ? Mok ɛ? Itsɔm deng fi i da ga di, anet tsɛt ide. In bi sɛ anet awo, ki ngɔn kuus kyɛk, fok ngɔn tsɛt kari yɔng fɛ ba yet barum, kurum gang, kurum da kyem kugang. Ki ngɔn da tsɛt acam, di ayɔng fɛ a bi kutsɛt, a yet anet ɔng fɛ a bi iyɛ ngash, kari wu na ka rasak. A yet anet ɔng fɛ a da kyem atsɛt ikyɛng fɛ kari wu di ki sɛ itarang kudaam, ba ayɔng fɛ a mi sak kyɛk awo. Ki ngɔn kuus itsɔm, fok imi shim in kuus ayong bi tsɔm, in kuus kari bare bi tsɔm, kɛ ngɔn acam e ayi, ada nggon e bi tsɔm, ada namang hom e bi tsɔm, in shim in ka ka bɔ mok itsɔm, i da nye wo. I se gyat, ngɔn ni di anet ɔng fɛ a da tsɛt, ki ngɔn tse kuweneng, ngɔn ma i bi iyɛ ngash da tsɛt, da tsi moon ‘in kubɔk, da tsɛt ‘in kurum, da ya yin, ba ngɔn da fɛ ngɔn shim i tsɛt kari ɔng fɛ ka bɛ kurum kyɛk awo. Ifɛ naas yet, ki ngɔn shim i ra kuweneng, ki yet acam kɛ kanamang ayi, i se gyat ki i sɛ yin ace yin dan ni nɔ yin ayɛt kutɔrɔng kuweneng tsik, i se gyat ki i tsees yin nitu kan, da bin maas yin kurɔm yin, da maas yin kurɔm yin na cam ngɔn, da bin di yin kukyang e. A bi kukyang a? Kɛ a- se kukyang awo yɛ? Kɛ kanamang e bi kukyang a? Ke ka mi sɛ iyin iduk irɔk ɛ? Ki vit kurɔk ngma wo? Akwe nasok inyim, na yɔng fɛ na bɛ na sak kudaam ni weneng. Ki ngɔn ra kuweneng buu kyɛk, ba ngɔn i kyem ifa, kɛ acam ngɔn bi kukyang, mok akwe kurɔk kukak, kɛ nggon kɛ acam kyem a sɛ na bada wu, ki-ma sɛ ko ni kusot abap awo. We call it inheritant diseases, ke akwei kaman sickle cell anemia, ke acam ngɔn bɛ kurɔk e yɔng, fi ku fi nyim nasok e, ba yes iko kurɔk inyim nasok. Kɛ ngɔn bɛ ayi, ada ngɔn kin bɛ, ba ra kuweneng ni nggɔ wu- ngɔn, kɛ wu acam e ayi, ngɔn sɛ na bak kafɛ ada kafɔɔn, ni wu sɛ na bak kafɛ ada kafuu. Ki bi ra yin kuweneng ni kurɔ e yɔng, i da kyem i bi sɛ yin nnon awo. Ide me dɔng ke banet ikuus, di kuus kyɔrɔng ɔng. In ki da ra kuweneng a? Ba da ka sak da tse yin imaas na cam ngɔn. Ki tsi maas yin, nyan acam ngɔn bɛ nasok e yɔng, kɛ ngɔn bɛ ayi, ki i ra yin kuweneng, da tes yin nnon ɔng, fɛ na bɛ kurɔk e yɔng. Tɔ! Ki nnon yin bɛ kurɔk e yɔng, i da kyem i sak yin ikyɛng awo, mok anɛ? Ki nggon a-wu- atut, nggon ka ka, ka ka rɔ, ka ye, ka ka rɔ, ka ka, ka ka rɔ, ke yin ayi, ni ta sak ikus nnon e. Ki ngɔn mi tes nnon ngma ngma, fi ngɔn da bi ya nnon e. Wɛt kurɔk da bi ku fes nnon e kɔng, wat ngɔn ra akyɛ kɔng ɛ?, to i se gyat nanamang ni kɛ cam ayi, fi ngɔn shim i nɔ ice ngɔn ayɛt kuweneng, ni tsi ni maas, ni i ren kuri nkyɔrɔk nyɔng e, mok e nkyɔrɔk nyɔng e na ne fin in da sak kari ngɔn di ki ya kashon. Ki kurɔk sɛ na- nari, kɛ kurɔk se nayɛt nasa, da kyem i sak yin ikyɛng kak awo. Ayɛt kuweneng e ku da bi ku ku kyem in, mok anɛ? Ba i bɛ yin itɛrɛk iyɛ bà, ka akik kyɛng fi i da tsɛt yin, da sak yin, i da gang ni rɔ, i da gang, kɛ atut ayi na nayisi, ngɔn lɛllɛl azeng narɔ itsɛt ikan, ngɔn lɛllɛl aza narɔ itsɛt ikan nggon, kɛ ayi ni bit yin nnon e ngma, iyɛ ngɔn da tɛrɛk ayɛt iweneng e wo. I se gyat ni i yɛrɛk yin karɔ kayɔng tsik, karɔ kurɔk kuyɔng, fɛ ngɔn da kyem i sɛ da nɔɔk nggon- in nnon <hesitation> ngnɔn amatek na bining, da kyem i nɔɔk yin nnon 'in, i se gyat ni ra yin kurining kuyɔng. Ifɛ- taat, ifɛ- toon yet, ki ngɔn acam kɛ kanamang ayi, i se yin ayɛt ishim, i se gyat ni kuus yin ntek ishim e kyɛk awo, ni di yin nggɔn yin, di nggɔn acam ngɔn ki ngɔn yet kanamang, ikyɛng e dɔng fɛ ba yes cotship. Cotship yet, sok izen da yɛrɛk acam ngɔn, a bɛ akyɛ kuri nggɔn ɛ? A yet, a ras akyi kutomong ɛ? A yet anet, akƴɛ kuri anet fɛ a da kyem a tsɛt ikyɛng ice wu yɛ? Ni di anet ayɔng da kyem a ya ni ngɔn a? Kɛ a da kyem a ya ni ngɔn awo ayi. Mok bacam bakak bɛ karut, ba ba yet bayɔng fɛ ba da kyem ba kumung, na ba kap awo. Akak ki i ku di a kumung, a kumung a te bing, ba a kumung a tsɛt i di ikyɛng fɛ a da ra, a di sele kari ngɔn awo. Ki ngɔn yet, a- n-kanamang, i yɛrɛ acam ngɔn kyɛk a wuru kaki kuri zen, na akpatak afas, ni nkpin nfas, ba ngɔn ren kutomong fɛ a ra wo. I se gyat ni i yɛrɛk, akyɛ kuri kutseet fɛ a bɛ yɛ? Akyɛ? Kuri nggɔn fɛ a bɛ yɛ? A yet anet ɔng fɛ a tsɛt ikyɛng wu a? Kɛ a yet anet ɔng fɛ a yet akpatang a? Kɛ a yet anet fɛ a shim abɛrɛ kyɛk ɛ? Ni ngɔn di bà. Ki ngɔn yet acam, ki ngɔn tsin shim shim kanamang bà, i se gyat ni ngɔn ni yɛrɛk nkyɔrɔk kayɔng, nkyɔrɔng iyɔng, nggɔn iyɔng bà. Ika kanamang e, ka bi iyɛ ngash i tsɛt fɛ kari ngɔn bi bi di rasak natsong a? Kɛ ka yet kafɛ rut ɛ?. I se gyat, ki ngɔn yet acam, kɛ yet kanamang ayi, ni di a- kusot anamang ngɔn, ku yet iyɔng fi ngɔn da kyem i ra bakɔk ni ko a? Kɛ ka yet kayɔng fɛ ka bɛ karut, ba ka da kyem ka tsɛt ikyɛng kak, ki da ka ka sele ni ki sele kari ngɔn di rasak awɛ?, i se gyat ni yɛrɛk yin ayɔng. Ifɛ i-karataat yet, ayɛt ishim 'in, acam na kanamang, i se gyat ni bereng yin ace yin. I bi won yin kurɔm yin, ni rɔrɔ yin kpɛ fi i da sot, fi i da ra yin kuro banza, we call it useless life bà. Ngɔn kanamang, i bi tsi kɔs na cam e awo. Ki ngɔn yet kanamang, i tsi ni kɔs nari cam kaaki kuri zen, kadiding ngɔn azɔng, kunom ngɔn azɔng, katuk ngɔn azɔng, i da kyem acam e, dan ni i ra yin kuweneng, i mi te bining, dan ni i ra kuweneng kɛ ki ngɔn yet acam ayi, ngɔn ɔng ari namang e kadiding, ngɔn ɔng azɔng katuk, i da sɛ izen a kyɛ fi i da tsɛt e, anɔng ku dun se yin bakat, ku da iya sak ni sɛ yin ice yin ayɛt ndaam doot. I se gyat acam na tse na di kanamang wu, i se gyat anɔng, ama ba kusot e, ni kusot kufɛ bap, fi da sot yin kusot abining na matek na acam ngɔn gyem dan ra yin kuweneng awo. Ki fi se nɔng, ke amaryamu kyem a tes ayeso awo. amarya yet ica namang fɛ adakunom di wu, a se jɛrɛ, a bɛ cam kɔ! Acam wu yet ayusifu, gyem dan na ba ra kuweneng, ba di amarya ica namang na kafa. amarya ikyɛng ku daam, acam e kudaam, mok anɛ? Ba a mi tsan a ra kusot abap na marya wo. Ide me dɔng, adakunom ma di kusot kujɛrɛ amarya, ide me dɔng, a di tom ayeso di bɛ na marya. Kusot kujɛrɛ se gyat ni weneng, mok anɛ? Acam ɔng da ka di ni ratek, acam ɔng da ka sok ikyɛng abap awo, acam ɔng da rɔrɔ ni-ni. ngɔn. ni kuhywɛ ngɔn ka ni yɛt kuweneng fi se ne ngma awo, a da ka sok i yet abining atek, a da ka sok abining ɔng ki i bɛrɛ ice ngɔn, a da ka byɛs awo. In ki i yet acam e ma, ba i ra kuro a banza ne abi-ning ngɔn awo, i kyem i ku i ra ikyɛng fi i yet iduk e na bining ngɔn awo, dan ni ra kuweneng. Kakyɛ kuri zen, ki ni se zɔng, ki ni se azɔng bà, amatek ngɔn da cɛɛt ikyɛng itek naton ngɔn. Kɛ akak da bɛ ni- ni kak iduk e fɛ a da bɛ ku tak fɛ a ren ide naton ngɔn awo, amatek ngɔn da kyem a cɛɛt naton ngɔn, a da fɛ abining in nye ngɔn bà, mok anɛ? A ren kuri abining fɛ a bɛ. Ki ngɔn won ice ngɔn sham, amatek ngɔn da kyem a-a-tak ikak ni ngɔn awo. Abining ngɔn da kyem a tak ikak ni ngɔn awo, a da fɛ nggɔn ngɔn ɔng, i ras anɔng gyem, wu ma a di ra kabɔk ni ngɔn, ki ni se nɔng, ki ni se anɔng awo, i da- ba da fɛ i se nɔng e. Abining e da fɛ i se nɔng, kɛ iwu matek e da fɛ i se nɔng awo ayi. Ikyɛng ifɛ kanakataat, fi in shim in cɛɛt yet, ki ngɔn yet kanamang na acam fɛ i tsi tsɛt yin kuweneng, tes yin akabɔk. Tes yin akabɔk, mok anɛ? Ngɔn abining fi ishim da ra kuweneng i bɛ akabɔk ayɛt iyɛ ngɔn. Ngɔn amatek fi ishim i ra kuweneng ni bɛ akabɔk ayɛt iyɛ ngɔn, mok anɛ? Kusot iweneng ngma ngma ba di te akabɔk ayɛt ko. Ki vit akabɔk, i da kyem i sonong awo, ngɔn fi irasak, kɛ ngɔn yet kanamang e kɛ cam e ayi, kaangan ayɛt 'in, a rasak ari wu. Kari cam ngɔn ba bi nggɔn bà, ni kuri nkyɔrɔk ɔng fɛ ba kyem ba ras, ni idɔng fɛ ba shim, ni idɔng fɛ ba shim awo. Kari namang ngɔn, ka rasak ari kakak zɛɛt, a-nkyɔrɔk nkak fɛ ba shim di se, ni idɔng fɛ ba shim awo nari kafuu bà. Tɔ! Banet bafa bɛ ba nyim, koangan da bɛ ni nggɔn wu, ayong da bɛ ni fuu, na yong bɛ ni fuu, ni bi ni sonong 'in. Ngɔn nayɛt acotship ɔng fi i tsin ra yin, kɛ kusot ku ngma ayi, ngɔn tsin fa anet ayong na kyem in ra kabɔk ni wu a? Ayong na kyem in ra kabɔk ni wu a? Kaangan da bɛ ni nggɔn e, da fi i bi te yin nkak nate, fi i da di yin kutsɛt 'in fi ku da se gyat. Kaakyɛ net da fok nta kusonong, vit kudaam. Ki ngɔn yet kanamang kɛ cam ayi, tees akabɔk fi i da kyem i ra, kɛ amatek ngɔn bi kusɛ kɛ vit, kɛ abiniing ngɔn kyem a ra, ikyɛng fɛ a da kyem a ra wo, fi ngɔn shim a da ra ne wo, ni tees akabɔk, mok anɛ? Awu akabɔk e ne fɛ a da sak kusot kuweneng 'in ni ku nye-. Ni yɛrɛk yin ayɔng. Ifɛ i-karataat yet, ayɛt ishim 'in, acam na kanamang, i se gyat ni bereng yin ace yin. I bi won yin kurɔm yin, ni rɔrɔ yin kpɛ fi i da sot, fi i da ra yin kuro banza, we call it useless life bà. Ngɔn kanamang, i bi tsi kɔs na cam e awo. Ki ngɔn yet kanamang, i tsi ni kɔs nari cam kaaki kuri zen, kadiding ngɔn azɔng, kunom ngɔn azɔng, katuk ngɔn azɔng, i da kyem acam e, dan ni i ra yin kuweneng, i mi te bining, dan ni i ra kuweneng kɛ ki ngɔn yet acam ayi, ngɔn ɔng ari namang e kadiding, ngɔn ɔng azɔng katuk, i da sɛ izen a kyɛ fi i da tsɛt e, anɔng ku dun se yin bakat, ku da iya sak ni sɛ yin ice yin ayɛt ndaam doot. I se gyat acam na tse na di kanamang wu, i se gyat anɔng, ama ba kusot e, ni kusot kufɛ bap, fi da sot yin kusot abining na matek na acam ngɔn gyem dan ra yin kuweneng awo. Ki fi se nɔng, ke amaryamu kyem a tes ayeso awo. amarya yet ica namang fɛ adakunom di wu, a se jɛrɛ, a bɛ cam kɔ! Acam wu yet ayusifu, gyem dan na ba ra kuweneng, ba di amarya ica namang na kafa. Amarya ikyɛng ku daam, acam e kudaam, mok anɛ? Ba a mi tsan a ra kusot abap na marya wo. Ide me dɔng, adakunom ma di kusot kujɛrɛ amarya, ide me dɔng, a di tom ayeso di bɛ na marya. Kusot kujɛrɛ se gyat ni weneng, mok anɛ? Acam ɔng da ka di ni ratek, acam ɔng da ka sok ikyɛng abap awo, acam ɔng da rɔrɔ ni-ni. ngɔn. ni kuhywɛ ngɔn ka ni yɛt kuweneng fi se ne ngma awo, a da ka sok i yet abining atek, a da ka sok abining ɔng ki i bɛrɛ ice ngɔn, a da ka byɛs awo. In ki i yet acam e ma, ba i ra kuro a banza ne abi-ning ngɔn awo, i kyem i ku i ra ikyɛng fi i yet iduk e na bining ngɔn awo, dan ni ra kuweneng. Kakyɛ kuri zen, ki ni se zɔng, ki ni se azɔng bà, amatek ngɔn da cɛɛt ikyɛng itek naton ngɔn. Kɛ akak da bɛ ni- ni kak iduk e fɛ a da bɛ ku tak fɛ a ren ide naton ngɔn awo, amatek ngɔn da kyem a cɛɛt naton ngɔn, a da fɛ abining in nye ngɔn bà, mok anɛ? A ren kuri abining fɛ a bɛ. Ki ngɔn won ice ngɔn sham, amatek ngɔn da kyem a-a-tak ikak ni ngɔn awo. Abining ngɔn da kyem a tak ikak ni ngɔn awo, a da fɛ nggɔn ngɔn ɔng, i ras anɔng gyem, wu ma a di ra kabɔk ni ngɔn, ki ni se nɔng, ki ni se anɔng awo, i da- ba da fɛ i se nɔng e. Abining e da fɛ i se nɔng, kɛ iwu matek e da fɛ i se nɔng awo ayi. Ikyɛng ifɛ kanakataat, fi in shim in cɛɛt yet, ki ngɔn yet kanamang na acam fɛ i tsi tsɛt yin kuweneng, tes yin akabɔk. Tes yin akabɔk, mok anɛ? Ngɔn abining fi ishim da ra kuweneng i bɛ akabɔk ayɛt iyɛ ngɔn. Ngɔn amatek fi ishim i ra kuweneng ni bɛ akabɔk ayɛt iyɛ ngɔn, mok anɛ? Kusot iweneng ngma ngma ba di te akabɔk ayɛt ko. Ki vit akabɔk, i da kyem i sonong awo, ngɔn fi irasak, kɛ ngɔn yet kanamang e kɛ cam e ayi, kaangan ayɛt 'in, a rasak ari wu. Kari cam ngɔn ba bi nggɔn bà, ni kuri nkyɔrɔk ɔng fɛ ba kyem ba ras, ni idɔng fɛ ba shim, ni idɔng fɛ ba shim awo. Kari namang ngɔn, ka rasak ari kakak zɛɛt, a-nkyɔrɔk nkak fɛ ba shim di se, ni idɔng fɛ ba shim awo nari kafuu bà. Tɔ! Banet bafa bɛ ba nyim, koangan da bɛ ni nggɔn wu, ayong da bɛ ni fuu, na yong bɛ ni fuu, ni bi ni sonong 'in. Ngɔn nayɛt acotship ɔng fi i tsin ra yin, kɛ kusot ku ngma ayi, ngɔn tsin fa anet ayong na kyem in ra kabɔk ni wu a? Ayong na kyem in ra kabɔk ni wu a? Kaangan da bɛ ni nggɔn e, da fi i bi te yin nkak nate, fi i da di yin kutsɛt 'in fi ku da se gyat. Kaakyɛ net da fok nta kusonong, vit kudaam. Ki ngɔn yet kanamang kɛ cam ayi, tees akabɔk fi i da kyem i ra, kɛ amatek ngɔn bi kusɛ kɛ vit, kɛ abiniing ngɔn kyem a ra, ikyɛng fɛ a da kyem a ra wo Fi ngɔn shim a da ra ne awo, ni tees akabɔk, mok anɛ? Iwu kabɔk e ne fɛ a da sak kusot iweneng 'in ni kunye.